Kolotsainany Kanada ko zany mampiavaka anazy zany zareo ao amizao <hesitation> tsy manako hoe firenena manavakavaka na miavognavo fa reo tena mila piasa na ataotsika ohatsy baka madagascar eto io reo anisany firenena tena ambony karama ary mitady piasa na baka amin'ny firenena ahia tsy manaka firenena hafa hoe zay tsy mampiditry firenena zao amin'ny firenena misy anay fa kanada zany anisany olona firenena tsotsa amin'ny fandraisana olona na amin'ny karama io ary milamina tsara ny tontolo misy anazy <noise>